وظيفة نحبها يعني لأن الراحة النفسية أتمنى فلوس يعني، ما أفضل نكون في عمل <hesitation> فيه مشاكل أو فيه ناس سلبيين أو يجيب لي يسبب لي في مشاكل <noise> يعني، فالأفظل <hesitation> وظيفة نحبها على راتب عالي صراحة. <noise>